yee yee laa somondaa iwulta bari i wu yyee laa somondaa iwulta ibee yeena ita daa buroossula niŋ i domorta i faata yee wuli yetaa idaa buroossula woo nafaa wartale nafaa baa lemu a nafaa warta baake biriŋ a funtita kodo dula aye mool dahandi baake.